Rabuin lach are nix yitra ba palot nina' <hesitation> nirkwa patrad rabarni rabra fut, atinir kitrabakunarba na basquet niniria chitraba <hesitation> sinroo yitrababaa basquet kon to palot xnia chirakrabazi raba yechitraba rechirgutare nanto ninatoroetni rniraba aro, chirguit traba yasea madior rwanotira shtator xkitnera basaa rabatachichon mode <hesitation> che chechitra bachisiempr wen rebiae yitraba notir ronrabagan doomigolanotir yegun cheraba practicar tachechon mod chilaa tolanirachir guiguxtil zlara bato- to premio togara bato yilara bata chi por negurta ba parlot yatira ninaf gotenir kwapatad ba reerni parrel kas nansira gurabnig gura bni skwel yitni yirachitrax nodarniaꞌ chirgui traxt kwalotier kwa patad trarchen cherguterachen rotna portería lachichonmodə chera xexde ongakraxgan tir rechitra por gust no tirsarguitrax chirio to evento gwlachiraktolane yer joxtixs de to premio to mirlare xtachicho mode, <hesitation> guekitlallcha xchechz chda yitrorax puert' yizien rakrax zien, equiporakrax gayugara, to equipo wlanotir de chiga, ya depende baldrax bal equipo ble chi, serguigatraxa rorania chedaa tolanirakulaa, notir chinaya chichuriadira xkwel chiriachi traxo naniazə sien gra krax guitrax de media horaga, kitrax palotni xkwa patad drachnite lo porteria.